أنا راهو عندي بالزاف حجات <hesitation> حجات هكا يصرولي محظوظه فيهم اما في أخر مده <hesitation> كنت تم اختياري من بين طلبه الاوائل اللي رحنا مع الاساتذه ومجموعه من طلبه زملائي روحنا المدرسه ساعه المكفوفين اللي شفنا فيها بزاف حاجات وكانت حاجات معناها أستفدت منها انا ياسر في حياتي وكانت من بين هذه الحاجات اني روحت وشفت هذه الامور.